A voli goonga haala video ɗum, video ɗum ɗum waɗi, ɗum weli, ɗum maayi, ammaa min ko metti an, kanjum woni no akto hosiri miñiraawo Bos, takki mo to ɓandu, wartiri mo kama ɓiɗɗo mum, demboo daga ɓaawo mo waroyi mo ñaami amaana makko.